<noise> Raha hoe azo antoka tanteraka zany alongany sy mitombona satrià: <hesitation> misy fotoana anao magnomana le raha homagninao be igny de tena hoe refa tonga amin'izay andron'ny hanateterahanao agnanjy sy mainsy misy raha bisika fôgna sy mety agnatiny, de moà koa hoe tonga lafatra sy de hoe misy fa zegny akeo alongany de aremondremonao foagna ze ampaha-sarasara agnanjy.